<hesitation> Raha andeha hiagnatra zaho a de raha hindaoko voalohany a: cartabla misy kahie a, misy stylo, misy regle a, misy goma, fitaovam-piagnaragn'anahy de rano a de mitondra vola bitika zah gouter na tonga de mitondra gouter kely ohatra hoe mofo na karahan'izany a de <hesitation> zany iahany angambany, de mitondra mosoara.